kurbe we shin wala ke ma kam kurbe ti kubira kama miniji yu we kari iyanim ke ma kam kurbem kari iya waro mandi fudiim ke ma kan kurbe karen waro piɗi ɓalla, ke ma kan kurɓen karishu weshimatimina kom, sai ke kan kurɓe kurɓe yi shi we shin wele <noise> kema ken kurbe kera iya wari waro piɗi shi ke miniji waraani, ken pilu we shi ka minji we shi ya ɓongko Minji kem pili, ke ma kan kurbe kari wa kari kari-ka-kari we we bngƙo mminiji kurbe we shin wala. An kurɓe ɗakan ƙam nen an kurɓe ƙam nen anjiƙƙo ke ma kan kurbe kera iya shan mu sha kan ten yamba ma akkee ko kokkoi ken je wo musha musha kan term ke ma kan kurɓen ke ma ɓangum ke yiiƙo diyaani ko ken muri ko kan mureƙo kema kan kurbe kera iya waru pidi munu wurin kema warƙo ma ɓaani keeko munko wurin ni ke ma kan kurɓem ar ɓaani ko nong shi num kaelangƙwi ka kan kurbem ta rang munko wurini yake a kam kurɓem ar mungo nin junu kurɓe wala, kijine shoojen ni ti piɗi ɓalla monkara elengku iiyana dang angko kurbem nari waraanim don naari iya waro piɗi ɓallai aƙam kurbem ni ma rango piɓi ɓallai ma na tuki kurbe janno ni hambo bishire nima kwaduƙo piɗi ɓallai nan tuku ban kurbe nim munu kurbei ɓallai banda be wei shina pippilani na ɓalle banda piddi wey shin na pippilani shira shauno ke ma kan kurbe kar kar iya shutu sha shofam, shofa ma minu pilshe ka kurbe kema kan kurben ke na maalani ya sho waani ka kan takan takan ma kar-kara munno kurbe kamun nan munƙo kan pillu taƙa